والله انا أفظل ليلة واحدة على قمة جبل بالخيمة، أطبعا بشوف العالم من على مرتفع، هذا يعطيك نظرة أوسع للحياة، أيعني يفرج في تفكيرك، تجدر إنك أتشوف المدينة من فوق من بعيد، تشوف بيتكم كدا من بعييييد أحس هذي متعة يعني ما ادري انا مرچوچ ولا هذي متعة فعلا لكنها متعة لدي.